མེ་ཧེ་མེ་ཕྱི་ནང་ལོ་ཤམ་མངན་ཤ་བར་ཀ་བབ་གོས་མེ་སུ། ཁན་ཕ་སེ་ན་ནག་ཆ་ལོ་ཡོད་ཕ་འཕི་ཐེན་ལོ་ཟུ་ནང་ཤུགས་དགོད། དལ་ཉིན་མཁའ་ནང་ཐེན་ལོ་ཟུ་པུན་མ་ཆ་མེ་ཤ་རུ་མ་འདུག་པ་ཨིན། ནག་ནོང་རྒྱལ་ཅི་ནང་ལྷུ་གཟིམ་མ་འཚི་བཞམ་གྱི་ནང་གི་ཀ་ཚུང་འཛིན་དགུ་རུ་འབྲས་ཞལ་ནི་གྱི་ཀར་འཚོལ་གོ་ཨིན། དལ་ལོ་ཟེ་གནས་ཀ་འཕེན་ནང་ལོ་ར་ལའི་འཛིན་ཆུ་གོ་ཨིན།